କଲ୍ପନା କରନ ତୁଝେ ଆପଡାନ କୁପ, ରୁଥିଭୀର ସଭୁଥାରୁ ଉଚ୍ଛ ସିଖର ଉତ୍ତିନ୍ଯ ହେଵା କୁପ ବଡୀବଵ। ତେଵେ ଆପନା ଗଣପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଵେ। ସରିରୀକ ଉତ୍ପରତା ଓକ୍ଷ କେଶ୍ଯାନ। ତେଲଦିଂଗ ଉତ୍ତି ଉଚ୍ଛମାନାଂ କୋ ପାଈ ଅନୁଭୁତିକାତା ଆଵସ୍ଯା। <hesitation> ଅତ୍ଯାଂତା ଜରୁଦୀ। ଅନ୍ଯତମା ଜରୁଦୀ ବିସଯା ହେଵୁଚୀ ତ୍ଵସିକ୍ଷମା। ଅଚ୍ଛତ୍ରଭୂସ୍ତୁ। ଉଆଵସ୍ଯାକା ସମଗ୍ରୀ।